Banjuina kuu enero ndakui yunukui yee vanjuina kui kui kandero, yuku onre este lakun n ru hu iho onre chivanjuina kuu inero kundero che kui kuika, yuku iho ñunu iho vanjuina kayee este ñunuu nda'a iho vidaro ye'e este, onre este nda'a onre iho ñunu chí iho vindaru yee ñunu nda iho vindaru kachi takate tendakunro no este vanjuina iho ndakenro ñunu ndakero na'a, ovindaró chi vanjuina ihó na'a yute yute kanunu ye'e kui kui ndikano no'o vanjuina kuu enero, chi onre atuu kui tachí ini kui na ini ndono kuajina yee kuikachi iho tachi iho nunro, banjuina iho sombra nukonro njero yukuchi kuu nukonro yenuu yee tachi iho viko tachi nuu nró. <noise>